<hesitation> Amin'ny hitanao amin'ny plasy Espaina zany zareo any zany karaha ein any zany misy roi zany he misy mpanjaka, bakeo laolo reo tendan-kanina hainao um ty mihinam-bary ts- tsy mihinam-bary fa tia mihinana e. Tsy haiko aby raha hohanindreo, asa tsy avakiako loha zany, ny andreo zany. Bakeo koa zareo tia manao baolina, karakaraha zany.